Iyee intaka okwega ebiyamawanga gandi

Mbe amaizi tegatonya emaku jino mukyaalo kyange

Nsobola okulya eiva lyebikoola nga doodo, ikubi, no'bwita na'matooke okufuna amaani bulikisera

Abawala abamukyalo etibasobwere okusoma ebye mukibina babakwaiteku nebabegesia okusoma okwemikono nga okutunga ekyalaani oba okusiba enziiri.

Amaizi agatali amaijanjabie gabamu obuwuka obuleta obulware okolera nitaifodi oba nokuidukana

Butuyamba okusasulira abaana eisomero okugulira abaana engoye, nokweijjanjabya abaana nga balwaire okumasomero.

Okusoma kuyamba okufuna amagezi, agokuyunga amasaanyalaze, gokuyunga epaipu jamaizi, gokuzimba enyumba!

Bulwaire ne emere oweba nga intono

Okusoma kutuyamba okufuna amagezi gokuzimba, gokuyunga amasanyalaze gokola omaduwaliro ne mirimu ejisingaku

Nkumanga buyonjo okutanywa amaizi amabibi nemere enjojo.

Mbe tegatonya buli bulijo

Amabwa gabafulumaku olususu luba nga lufumuki

Basome baleke okufumbiruwa nga batobato

Kutereka nga esente wamoiza nga bakumba enkulakulana yaibwe

Kumukwatira muteka kupolisi obanga tinikyo, kumukuba miigo.

Abantu abamalire okusoma basobola okufuna emirimu oluvanyuma nebaba sasula esente ejo nejiyamba obulamu bwaibwe

Ndina okweewala okutambulira omumaizi aga gatengaime omukkifo ekimu atenga makkyaafu.

Omuntu omaka gange asobola okwaba musenta natandika akabizinesi nga okuba kyapati oluvanyuma owafuna amagoba ago asobola okusasula omusolo okwi'somero nasoma

Imbe timbangaku munsi yobweru

Yee inyumira okusisinkana abantu abayaka era ntaka okukola emikwago nabo

Ekitundu kyange kikubirizia abana okwaba okumasomero okusoma okutasigala eyika bulikasera

Omuwana alina obulwaire bwensi afulukuka olususu nasuya omubiri ate naba nga alina ekidukano

Insinga okutaka okuvaala ebitetei

Eco ecibuzo tincitegera kusa

Nsobola okuwanikangaku omukasana oluvanyuma olwe eibanga nga ewikis eibiri okwita obuwuka obuba mumere mukasera ako

Okusoma okwo'mukyaalo kutuyambire okutusomesya ebintu ebyobuyonjo nga okusima ekyolooni okusima ekina ekyebisubi okuziza ebilwaire nga kolera

Kisaanire, okuyamba omuntu oyo okumutwala omwidwaliro okufuna obwinjanjabi obwakakowolo etikakoma okuziiza akakowolo ako okweyongera okukosa obulamu bwe.

Okusoma kuyambire abantu okufuna emirimu nebasobola okusasulwa mu bulamu bwaiwe

Kulamba kulambala mukatimba kensi kensiri okwekuma ekiruaire ekiyomusuja

Okunyuwa amaizi amachafu agalimu obuwuka oba amaizi atemafumbeku kileeta typhoid mukitundu kyaisu

Nsobola okukoyesiya emobil mane emirundi nga eibiri omumwezi

Oluvaanyuma lwo'kusoma omuntu asobola okufuna omulimu, nga omusomesya, oba nga omusawo, ne bamusasula, na'basobola okufuna ebiyetaago ebyobulamu we.

Ekyosobola okukola okwewala okulumiwa ensiri nga olambaire kulambala mukatimba kebejanjabire ne obulezi obuziza ensiri

Okusoma kutuyamba okutegere enchukachuka eyebisera byomaiso era nga amaka ni tupulaninga okusinzirira kunchuchuka eyaaba okubawo

Okusoma kusobozesia okufuna esente zena oluvanyuma ninsobola okufuna ebintu ebiisa ebyobulamu bwange

Olwokubba bagaita ebintu byaiwe odi owaba abulaku asobola okuwaku omwinaye nakozesyaku odi yena owaba abula haa yena nga awaaku omwinaye yena nga akozesya ngeri etyo

Iyee nsobola okukala ekyookweyambisiya ere ekyekweyambisiya ekyo kyoloni

Okusuma kuyambire abaantu okupulaningira amaka olwo okusinzirira ku nchukachuka eye bisera ebyomaiso

Wabula amalowozi agendi kuulira wano.

Okuzimba ebizimbe okumasomero, no okuwona nti buli mwana avaala olugoye olweisomero oba eyunifoomu.

Amasomero gayamba abasomi abava mumaka amaavu nga gabasalaku emisolo ejo kusoma ejebasasula mukusoma

Kuluwe sabiti njaba kusinza katonda

Abaana wembanga baluire kibaletera okutaliya kusa

Omukali alikida talina okola emilimo emizito ate aina okuwewa emere eleta amani o'mubiri ensa yakulya

Nga begaita omumagurup okukola ne saving

Okutambula ne ebigere ebikaya ebikyafu oba nga embizi eje ojejirambara kireta empuuza naye ate omuntu asobola okujewala okunyirizia ekkifo ekyo ate yena nafuna ekyo kwambala mubigere bye

Omuntu asobola okusanyalala oludda olumo olwomubiri gwe gwonagwona

Okusoma kuyambire abantu okufuna amagezi mungeri yokozesia ebintu ebibaawo okufulumia ebyamaguzi ebiingi ate nga bisa eri abantu abaguzi

Insobola okunyaku amaizi amasu no okumiraku eyidagala nga panadol

Okusoma kuyamba omuntu okulowooza kubintu byenjaulo ebireeta enkulankulana okuva omubitundu ebindi , atyeena nasalawo okuleeta omukitundu ecice.

Balia amatoke no'bwiita no'mukose

Amaiso gaa gamuntu alikwonda gakanga omunda ate n'engoye omuntu egibaile nga abavala nga gimutuka kusa gituka ekisera gibanga inene okusinzirira okumubire gwe

Okusoma kutwegesia engeri yo okukuma eyitakali liyaisu

Mumaizi amabibi mubanu ibubuka obusobola okuiyingira omubaana den olivanyuma nebafuna okwidukana

Ntera okzesiya obugali me pikipiki

Okubulizya enyembo jedini oba gospo niyo ejinyumira eino

Abawala basosole basosolebwa okwisomero ate nebabaakaka okwaba okufuna obufumbo bwamangu naye ate tusobola okukozesia amateeka oba polisi okuyamba abaana nga abo okufuna eidembe mukusoma kwabwe

Iyee gagaba emikisa ejekankana eri abawala ne abaiisuka

Epuloguramu egyo kusoma omukyalo kyange kiyambile abantu abakulu okubawa emiromo nabaana abatobato bona okwega ebintu byemukono nga okusiba enviiri oba okutunga ekyalani

Iyee ndoboza nti abawala bona basome

Okupakira ebintu ebingi oku piki oba kumotoka, oba kugali, ate no okuvuga esipidi ngobula ebureki, kireeta obubenje mumangira ege Uganda.

Eyibere rigeiza omusaaizi

Okunywa osigala kireta abantu okufuna akakowolo etikakoma naye omuntu owalekera okunywa osigala, tasuna akakowolo.

Okusoma kutwegesya omugaso gwo wumu era abantu nebayambagana okuma owumu omkitundu kyaiswe

Okukubirizia abantu okusima ebyoloni no okusima ebina ebye bisubi no okunywa amaizi amayonjo okuva kunaikonta kisobola okulwanisia ekidukano omuli omu..mu... omukitundu kyaisu

Okusoma nadalanga okusoma ebiafayo ebiera bituyamba okutegera abantu beira ebibakolanga fena nitweyongera okukola ebintu ebyo ebibabanga byabere bisa atenga byomubuwanga bwaife

Oluvaanfuma olwo'kusoma, nga omuntu alina esente, asobola okwegulira eitakali, oyo omukali, oba omuwala, so asobola okuba no obuyinza, kukintu ekyo ekyeyegulire, oba enyumba ejeyezimbire.

Okusoma kuyamba abantu okufuna emirimo nefuna essente nebalwanisya obwavu omukindu kyange

Ndomoza okukozesia emikutu ja mabanka nga sente ejent oba kwiki loni ya Stanbick bank oba mobailo mane

Okwegadanga ne basaiza oba nebakali abaline osirimu nicho ekireta osirimu nokukozesia ebintu okutabangania omusayi noyo aline osirimu chona kireta osirimu

Nkoyesiya emobil mane emirundi ikumi olunaku